Laha gn'aminakahy manokana aloha, tsy mahay fomba fanamboara pizza ara-pahasalamàn'aho na antrano ao io na amy hotely any. Satria zaho tsy mahay miketriky. Eh! Tsy de haiko loatsy miketriky io. Miketriky vary vo noho laoky zao ro haiko. Fa laha vo pizza zay izy sarosarotsy satria maro loatsy ty pitsopitsony no ty raha afangarongaro aminy ao sady sarotsy atao raha io. Le tsy haiko zany fomba fanova pizza.